Fijir le m'wurid wunni kanjwani fijir le didi do Kanjwadi futbol be basketbol Daghanyu wingel me di futbol M'n dende me mawne bo Bwari me futdi do basketbol Daghanyu maddi wan Afitjitwa nw'aani